Gaañde tokosere malla ŋaccande foti ko looteede haa laaɓa. So laaɓi, mbaɗa hen alkol. So tawi ene waɗi ƴiiƴam, <hesitation> aɗa waawi uddude mbele buubi, mbaasa urkitde ɗum. Mbaɗira noon, kadi sahaatuji mooma hen nebam wota yoorde haa fetta.